<hesitation> iyo <hesitation> iyo tilunchi iyo te <hesitation> ijñai xi ndalandoi ve'eso, yeei jnɨñɨ, yeei <hesitation> yeei xe'u <hesitation> <hesitation> nɨi koo jnɨi, te china xi kilekuedadoi yata ve'eso, i'jñai te <hesitation> na kue'e lujua tekuso jnu na kuu yata ve'eso, te ye tilu naá xi kui'ya kilendoi ve'eso